karazagna akora na fitaovagny vita amina lamba ôhatra e lambam-pandriagna, akanjo ,lamba landy regny ˂hesitation˃ hamboaragna akanjo na agnanaovagna drap, agnanaovagna rideau, lamban-databatra, lamban-tsezy, atao coussin amina salon, amognôsagna materiel